عموما القدرة على كتم النفس تحت الماء تختلف من شخص لآخر، لكن بالنسبة لي أجدر أتحمل حوالي ثلاثين إلى ستين ثانية، هالمدة بتعتمد عالتع-عالتدريب والقدرة على التحكم بالنفس، أحب السباحة وعادة أتمرن على كتم النفس وهذا اللى بيساعدنى أزيد من القدرة دى، <hesitation> لكن بشكل عام unintelligible عدم المبالغة في كتم النفس عشان نتفادى أ-المخاطر اللى قد تصيب الرئتين.